ⵏⴰⴽⵓ ⴷⴰ ⵉⴼⴰⵀⵉⵎ ⵙⴻⵏⴰ ⴰⵜⵉⵎⵓ ⵜⴻⵔⴻ ⵉⵙⵎⴰⵏⴰ ⴳⴰⵙ,. ⵢⴰⴷⴰⴽⵏⴰ ⴽⵀⴰ'ⴰ ⵔⴰⵜⵡⴰⵢⴰ ⵎoⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔoⵔⵉ ⵉⵎⴰⵏⵉ. ⴽⵀⴰ'ⴰ ⵔⴰⵜⵡⴰⵢⴰ ⵎoⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔoⵔⵉ ⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏⴻⴷ ⵜⴰⴽⵏⴰ.